Belgica <hesitation> guinoi independencia mil ochocientos treintape <hesitation> ôi Europape jeiete jaereta oiko <hesitation> jokua arire rupi ñoraro rupe añaeko, añae oimema guinoi Union Europea jokope, Otan jaenungavi jaeko ifamoso reta jaereta opa oyoavɨavɨ jeko retava rupino